Dza meyi wɔ iyi mu nye dɛ mebɛpɛ dɛ mebɛda na mbom menndzidzi kyɛn dɛ medzidzi na mbom mennda. Saintsir nye dɛ eda a otum boa ma wo honam sisi no wo- woho do. Ɔno nye ber wo biribiara sian bɛyɛ dɛ fofor.